औसे त खाना पकाए बाला वितभडिया सब बहुत जादा बा उमे सबसे जयदा प्रयोग होवेला प्रेसर कुकर, कराही, मोमो पकाए बाला भडिया सब दैनिकी रुप मे बहुत प्रयोग हो वेला उहे के कारणछे इसब मे तरकारी पकाए के बनाके खा सकेले ओकरा बाद राइस कुकर होगेल जौन भात पकाएला एकदमे प्रयोग होवेला आ चाय पकाए बला भरिया होगेल उमे पानियो धीका सकेला यि सब छुटे छुटे प्रयोग होवेला ।